Valitor var í dag dæmt til að greiða einn komma tvo milljarða króna í skaðabætur fyrir að loka á millifærslur til Wikileaks Arion banki hefur sent frá sér afkomuviðvörun vegna dómsins helstu stjórnmálaleiðtogar Bretlands og Írlands voru við útför

var skotin til bana í óeirðum í Londonderry í síðustu viku hjón voru í dag dæmd í fimm og sex ára fangelsi fyrir að níðast saman á dóttur konunnar og taka það upp á myndband saksóknari man ekki eftir sambærilegu máli kona sem þarf að fljúga reglulega til Reykjavíkur í krabbameinsmeðferð gagnrýnir að sjúklingar þurfi að leggja út fyrir farinu flug fyrir hana og fjölskyldu hennar kostar yfir tvö

hundruð þúsund hátt í þúsund börn taka þátt í Andrésar andar leikunum í Hlíðarfjalli á Akureyri sem

búist er við sumarveðri en vonast er til að lítill snjór komi ekki að sök

þarf að greiða rekstrarfélagi Wikileaks og einn komma tvo milljarða króna í bætur vegna þess að Valitor lokaði fyrir þar sem tekið var við millifærslum til styrktar Wikileaks Valitor er dótturfélag

Arion banka og

frá sér afkomuviðvörun í dag tap bankans vegna dómsins er metið á sex hundruð milljónir króna félagið press er rekstrarfélag Wikileaks og fyrirtækið

fyrirtækið lokaði á

tvö þúsund og ellefu héraðsdómur dæmdi Valitor í dag til að greiða

press samtals einum komma tvo milljarða króna í bætur vegna ólögmætrar riftunar á samningi um

hún kallar fram blendnar tilfinningar fínt að fá það fram að það tekið undir sjónarmið okkar um bótaskyldan verknað en við hefðum frekar viljað sjá hærri tölu það sem við vorum að horfa á einna mest og töldum raunhæfast var að það yrði horft á niðurstöðu dómkvaddra matsmanna sem sem kváðu um tjón upp á þrjá komma tvo milljarða Valitor sendi frá sér yfirlýsingu nú undir kvöld þar

fyrirtækið lýsir furðu á dómi Héraðsdóms þar sem

press hafi aldrei átt í viðskiptasambandi við Valitor þá segir að dómurinn hafi engin áhrif á rekstrarhæfi Valitor og fjárhagsleg staða þess sé áfram sterk Valitor er dótturfyrirtæki Arion banka bankinn sendi frá sér afkomuviðvörun í dag þar segir að samstæða bankans tapi sex hundruð milljónum króna vegna dómsins þá

einum komma tveimur milljörðum króna gjaldþrots WOW

sölu bankans á eignarhlut í Farice ekki hefur verið ákveðið hvort málinu verði áfrýjað sveinn Andri bendir á að Landsréttur gæti þyngt dóm héraðsdóms eða sýknað Valitor allt er þetta á borðinu sem möguleikar og lífið og lögmennskan snýst um mat á áhættu aðildarfélög Starfsgreinasambandsins og v r samþykktu nýgerða kjarasamninga með öruggum meirihluta eitt félag

kjörsókn var fremur

dræm leiðtogar verkalýðshreyfingarinnar segja að verðhækkunum verði mætt af fullri hörku síðustu atkvæðagreiðslum lauk í gær og fyrir hádegið voru úrslitin kunngjörð samningar voru samþykktir í öllum nítján félögum Starfsgreinasambandsins litlu mátti þó muna hjá Verkalýðsfélaginu Öldu í Skagafirði þar sem aðeins munaði einu atkvæði svona gerist þetta

þetta var mjög

mjótt en hjá öðrum félögum var þetta mjög afgerandi og sautján af þessum nítján félögum voru með yfir sjötíu prósent sem að samþykktu og allt upp í tæplega níutíu bæði formaður v r og formaður Starfsgreinasambandsins segjast hafa verið nokkuð vissir um að þetta yrði niðurstaðan samningar séu í góðu samræmi við kröfugerðina og margir hafi komið að henni

var innan við þrettán prósent og hjá Verkalýðsfélaginu Hlíf fór hún niður í rúm fimm prósent en mest var á Þórshöfn nærri tuttugu og níu

prósent hjá v r greiddu nærri tuttugu og eitt prósent atkvæði um samninginn við Samtök atvinnulífsins og hátt í tuttugu og sjö prósent um samninginn við Félag atvinnurekenda mun betri þátttaka var hjá s a sem

samþykkti samninginn og var þátttakan sjötíu og fjögur prósent sem kunnugt er hafa nokkur fyrirtæki boðað verðhækkanir yrðu samningar samþykktir til dæmis

sem boðaði þriggja komma níu prósenta verðhækkun formaður v r segir góða fyrirvara í samningunum við munum segja upp samningum haldi þessir fyrirvarar ekki það liggur alveg fyrir fyrirvararnir eru um vaxtalækkun fyrirvararnir eru um að kaupmáttur launa verði tryggður og kaupmáttur launa verður ekki tryggður ef að vöruverð fer að hækka úr hófi fram langt umfram það sem eðlilegt getur talist sömuleiðis munu vextir ekki lækka ef að verðbólga fer af stað sem að gerist þá sjálfkrafa með hækkun verðlags þannig að þetta helst allt saman í hendur ég myndi telja að þessi fyrirvarar séu nokkuð sterkir og við munum svo sannarlega nýta þá ef að til þess kemur samtök atvinnulífsins

okkur um það að þetta væri samningur sem að fyrirtækin gætu tekið til sín og ég tel þetta ákveðin svik við þetta ef að menn eru að nota tækifærið og hækka Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður Rafiðnaðarsambandsins þið eruð enn í viðræðum við Samtök atvinnulífsins hver er staðan þið hafið talað um að þolinmæðin sé nánast á þrotum stefnir í verkfall þolinmæði

nú er búið að samþykkja hefur hann áhrif á ykkar viðræður forsætisráðherrar Írlands og Bretlands voru meðal hundruða sem voru viðstödd útför

mcKee var skotin til bana í óeirðum í í síðustu viku var ekki orðin þrítug þegar hún var skotin til bana í síðustu viku þar sem hún var að fylgjast með óeirðunum í Derry en hún hafði þegar markað sér sess sem áhrifamikill blaðamaður

á Norður Írlandi dauði hennar hefur orðið til að sameina allavega um stundarsakir fólk í andstæðum hópum á Norður Írlandi stjórnmálaflokkar þar gáfu út sameiginlega yfirlýsingu þar sem dauði

fulltrúar allra flokkanna voru viðstaddir útförina

forsætisráðherra Bretlands og Leo Varadkar forsætisráðherra Írlands í minningarorðum sínum fagnaði biskupinn í Belfast samstöðu stjórnmálaleiðtoga

fimm ára fangelsisdóma fyrir að níðast saman á dóttur konunnar heila kvöldstund og láta yngri dóttur sína horfa á rannsókn

lögreglunnar á Suðurnesjum hófst tíunda júlí í fyrra þegar dóttir konunnar kom á lögreglustöð og tilkynnti um brotið konan er á fertugsaldri en maðurinn á sextugsaldri þau voru bæði hneppt í varðhald daginn eftir sem maðurinn hefur sætt síðan konunni var hins vegar sleppt tveimur vikum seinna en aftur sett í varðhald í október þegar myndbandsupptökur sem fundust af brotinu sýndu að þáttur hennar var mun meiri en áður hafði verið talið þau voru ákærð fyrir að veita dóttur konunnar áfengi misnota hana og nauðga henni klukkustundum saman og mynda brotin allt að yngri dóttur þeirra beggja ásjáandi sem hafi sært blygðunarkennd þeirrar yngri báðar eru stúlkurnar á grunnskólaaldri þá var maðurinn ákærður fyrir vörslu mikils barnaníðsefnis vopnalagabrot og að rassskella ítrekað yngri dóttur sína og enn yngri son var sakfellt fyrir allt sem

að lesa allan dóminn en mér sýnist það í fljótu bragði allavega svona flest maðurinn fékk sex ára fangelsisdóm og konan fimm ár þetta er alveg í samræmi við það sem ákæruvaldið fór fram á hjónin eru dæmd til að greiða dóttur konunnar tvær og hálfa milljón króna og hinum börnunum minna maðurinn var viðstaddur dómsuppkvaðninguna en konan ekki þau verða bæði áfram í gæsluvarðhaldi þar til ákveðið hefur verið hvort dómnum verður áfrýjað en eru fordæmi fyrir svona máli þar sem par níðist í sameiningu á barni ég náttúrulega

fullyrða um það en ég man ekki eftir alveg alveg svona sambærilegu máli krabbameinssjúk kona á Egilsstöðum gagnrýnir að fjölskylda hennar þurfi að bera mikinn ferðakostnað af því að sækja heilbrigðisþjónustu til Reykjavíkur í endurgreiðslukerfinu séu hindranir sem auki álag á veikt

glímir við brjóstakrabbamein og er að búa sig undir sjöundu ferðina til Reykjavíkur á þessu ári hún getur ekki flogið ein til baka eftir sterka lyfjagjöf og því þarf öll fjölskyldan að fara flugmiðar fyrir hana manninn hennar og tvö börn kosta samtals yfir tvö hundruð þúsund krónur

eftir dúk og disk fyrir mig og fylgdarmann ekki fyrir börnin okkar sem ég þarf samt alltaf að taka með mér ég þarf að fara til Reykjavíkur á þriggja vikna fresti að borga á þriggja vikna fresti hundrað og fimmtíu til tvö hundruð þúsund krónur er ekki hægt að leggja á neitt heimili mest reynir á fylgdarmanninn á bakaleiðinni en vegna vinnu getur hann ekki alltaf farið suður með sömu vél og Linda ef það gerist fæst hans flug ekki endurgreitt fyrir hann og börnin og meira bætist við við fengum að vita það í miðju krabbameinsástandi að dóttir mín þyrfti að fara í tannréttingar og hún þarf að fara á fjögurra til sex vikna fresti í tannréttingar og við fáum samt bara tvær ferðir fyrir hana á ári því þarf fjölskyldan ofan á kostnað vegna krabbameins að borga sjálf átján ferðir fyrir dótturina til Reykjavíkur í tannréttingar næstu tvö

er því orðin vel að sér í gjaldskrá flugfélagsins sem hún telur ósanngjarna fyrir þá sem þurfa að fljúga með skömmum fyrirvara eða verða að geta breytt flugi en það gildir um hana slíkur miði getur kostað yfir þrjátíu þúsund aðra leið og hún spyr hvor þeir sem kaupa slíka miða séu í raun að niðurgreiða önnur fargjöld sem eru mun lægri mér fyndist það langbesta lausnin ef það væri sama fargjaldið fyrir alla til Reykjavíkur og til baka

ríkið fer að niðurgreiða innanlandsflug að hluta eins og boðað hefur verið

talsvert álag og skriffinnska að sækja um fulla endurgreiðslu og Linda vill einfaldara kerfi fyrir þá sem þurfa oft suður til læknis í fyrsta lagi þá finnst mér að minna álag á sjúklinga og aðstandendur að vera að standa í þessu

er nóg annað sem þarf

að takast á við í sambandi við flugin þá finnst mér að það eigi að vera einhvers konar kerfi einhvers konar

ríkisstjórn Sri Lanka hefur viðurkennt að hafa gert alvarleg mistök þegar upplýsingar um yfirvofandi árásir voru virtar að vettugi í aðdraganda hryðjuverkanna að morgni páskadags forseti landsins hefur óskað eftir því að varnarmálaráðherra Sri Lanka og ríkislögreglustjóri segi af sér fimmtíu og átta hafa verið handteknir vegna rannsóknar á hryðjuverkunum og mikil öryggisgæsla er enn á götum borga á Sri Lanka Skotar greiða aftur atkvæði um sjálfstæði frá Bretlandi nái áform fyrsta ráðherra Skotlands fram að ganga þótt breska ríkisstjórnin hafi sagt að ekki standi til að leyfa aðra þjóðaratkvæðagreiðslu

sturgeon greindi frá þessu á skoska þinginu í Edinborg í dag hún segir að fljótlega muni skoska heimastjórnin kynna lagafrumvarp um atkvæðagreiðsluna sturgeon vill að frumvarpið verði að lögum fyrir lok þessa árs og að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram fyrir lok kjörtímabilsins í Skotlandi árið tvö þúsund tuttugu og eitt til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu Skotar greiddu síðast atkvæði um sjálfstæði tvö þúsund og fjórtán þá voru fimmtíu og fimm prósent kjósenda á móti og fjörutíu og fimm prósent með í þjóðaratkvæðagreiðslunni um Brexit tveimur árum síðar voru svo sextíu og tvö prósent Skota á móti því að segja skilið við Evrópusambandið Brexit er einmitt aðalástæða þess að telur líkur á því að afstaða Skota til sjálfstæðis hafi breyst Andrésar andar leikarnir verða settir í fertugasta og fjórða skiptið í kvöld en keppni hefst á morgun við ætluðum að

Hildur Knútsdóttir hlaut í dag barnabókaverðlaun Reykjavíkur fyrir bókina ljónið borgarstjóri veitti verðlaunin í Höfða en þetta er í fertugasta og sjöunda sinn sem þau eru veitt Guðni Kolbeinsson fyrir bókina

Villimærina fögru og Rán

fékk verðlaun fyrir myndskreytingar í bókinni sögunni um Skarphéðin Dungal sem setti fram nýjar kenningar um eðli alheimsins hún gerði með Hjörleifi Hjartarsyni Bergrún Íris Sævarsdóttir fékk svo verðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir óbirt handrit að barna og

verður rætt um átökin milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna um hvort auka eigi einkarekstur í heilbrigðiskerfinu til að vinna á biðlistum í þáttinn koma þingmennirnir Jón Gunnarsson og Ólafur Þór Gunnarsson og

hér að loknum fréttum fótboltinn verður fyrirferðamikill

Valsmönnum er spáð Íslandsmeistaratitli karla í fótbolta þriðja árið í röð

úrvalsdeildarinnar í fótbolta og Albert Guðmundsson var á skotskónum í Hollandi þetta og fleira í íþróttum hér á eftir

sent frá sér afkomuviðvörun vegna dómsins helstu stjórnmálaleiðtogar Bretlands og Írlands voru við útför var skotin til bana í óeirðum í

í síðustu viku hjón voru í dag dæmd í fimm og sex ára fangelsi fyrir að níðast saman á dóttur konunnar og taka það upp á myndband saksóknari man ekki eftir sambærilegu máli kona sem þarf að fljúga reglulega til Reykjavíkur í krabbameinsmeðferð gagnrýnir að sjúklingar þurfi að leggja út fyrir farinu flug fyrir hana og fjölskyldu hennar kostar yfir tvö hundruð þúsund þessum fréttatíma er að ljúka þeir næstu eru í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld